Farefari diisi la zo'e mɛ Farefari tiŋa puan ti ba dugera dita ti la tara nu'urɔ bɔ'ɔra asaala, la imma'asum bɔ'ɔra e, amaa diisi wa puan, disi'a ti mam nɔŋɛ paa de la; kanzagema, bengãarɛ, gãarɛ, pɛ'ɛsa la yɔga.